Yen cumcuyjʉ ee yʉ ya tejiam variante en cuanto a yʉ ye ni tiempu tʉwan tesa nʉmpa ca pecam jate ʉn jamʉjpa ʉchi'is cuandʉ ʉtz jalʉŋ por lo regular ca tʉwan ca amintʉg masde mas de cuc de ca amintʉg naj tuj ʉgmaŋpa ca tuj ca nichi tuj mayu, juniu, juliu, agosto, septeimbre mal tiempu para tʉwan, octubre, noviembre, diciembre, eneru, febreru, hasta marzu ca yuchi tuj itʉ ca pecam jate y ya para tʉwan tiempu ya tʉwan ispa que ca tuj como que nʉcsʉ ca tuj wat wat minʉ constantemente yei ca pecam jate cap yuchi tuj nichi tuj, wayay yeg ya teji tuj, teji wayay ca yuchi tuj wa tantuam yei pues quizas porque tʉwan Ca tʉwan hizʉ ca tʉwan wintzamʉ tʉwan quiza por ca tʉwn descuidu nete que tʉwan yugwinwacʉ y ca cʉwʉ tʉgay hʉy chʉcam de tʉwan tiempu de que tʉwan yʉ tʉwan jeja wat tʉwan hizam tantu ca nichi tuj ca yuchi tuj tejianam tuj tejianm wayay y pero pues ya tʉwan hispaam nete algu diferente algu que que ca pecam jate wa tʉwan hizʉ ca pecam jate ca nichi tuj ca yuchi tuj y como ca tʉk tʉgay y cap este naz cap nea tʉk mujpa ella hasta ca cay culata pues yʉnpa itʉ jitpa itʉ teg ya como blok tʉgam wa tantu am ca tʉwan peligru pero ca tuj como que disminuichʉcam por ye cambio de tiempu